Rice mene tuo mine ba. bridge koro mu. yebose fei igbasa fei, idemfen fei igene fei. pulo fei. maggi fei fon. fei, yetwo mine ye wonu. women. yebo fei ware kide. bia. emene pulo rice ke tuo, i demn fn temn. fon twa, endi oh. nama o. kde yesei mene tua de bia. rice menesoro se. hia. mene bulon rice taimo, taimor timi. ne buba di bia. rice mene rinien fudo tulo mene. ki boro twa, le bini sin, se pot bolobo twa, mene. he bolo tua Mene igoñ tua, i demo fn tua. grikoko, femi tua, endi ke tua mine ba, nana ke tua mine tua se ne bra <hesitation> eme- ne mu, ye-bo se bra-sin, dari ke dari bolou, be an. izon fia, fei fiav. be. izontu lia fiah be. e. diseha. me ango bolon, be ye mien pamor ye. ye mien pamor brade an, egu. su, fu. lo. egusu- fhlo me. ne. mu egusu fulo tu wo. mene ba. ye bo se fei kerenm. idemn fu, i gene. o emene mu san si, arikoko san tuwa. yebo se. mien se ne di. bia, egusu fia ke ye fun. twa sevba. yebo se suro igene twa. furo twa yebo dah di fia buba de ke geri bini taimo Ari mien ye. fe. to. so ani folo ni mi me ene go ye, mien pamor. ye mien kuromor. bone timi seri de. ekpo nunune emene ebi fiah ke femiye. rbi edi tua, tu tuo akpo, be bitter leaf lobo value ke emiye, yefe bitter leaf water leaf kpo ye mien pamor ango. be mien bra. igene tua, fon tua ye bosa mien al- se pre. anne emi bra me. So nu bra ke zi. be, me. nye se feh tua- de ba, agbo no fia, mene agbono, fe. se eh, idemo fu feh, arikoko feh. igene feh te. nu tua de bia. okini temn. temn. hia. emene akpo bra san, ye. bo san eni ffor ke bini tua, ehdi tua nama tua, ala dar. i

owei ofu brake me kpo fia tuo. bin ere tu ama kpo omene fia tuo doh ba. omene mu. ani. bra tuo kpo tuo dei ani emi bra me. gbafe kpo gbafe ya. Kpo numm me owil fia tuo me owei kpo dei ye mie ye kuro mi. mene fia kobo. gha aplia kpo zoro gha me ne fia akobe. mene owei tu wo, e fia tara fia kpo tuo, ye mie bra koromi experience na a de ne pele de- egberi fa oh